<noise> Cicak anjo ja kakande namarokoi jakandae <noise> anjo jaga bene na dengan ana. Niki anjaka atekangabongi nenia jaga jaga kande <noise> kalau matindo mi sule, e asu majagakande <hesitation> tule duka ja bene, <hesitation> bai ripake ternak anu <noise> ternak tanaman pake pacappu hama. <noise> Burung hantu bongi duka pu na anu deduka mina <hesitation> jaka kande. <hesitation> <noise> taesyana taesyana kajili-jili <noise> nyau nyau paksalang-salang tuli <hesitation> na anuki tuli nakengkeki tulina angki ai katte pa <hesitation> pa pa <hesitation> pagatal-gatalki. <noise>